يخي الراجل بقى يخمم. قال المفتاح هذا خطر، لأنو ينجم يحل أي باب موجود في أي بلاصه من العالم، لازم نخبيه في بلاصه يكون فيها بعيد على ال- السراق والناس اللي تحب تضر ال- الناس اللخرا، بقى يخمم، يا هل ترى يقول لمرتو على حكاية ال- المفتاح، ولا يخبيه ويسكت، وفي اللخر قرر أنو هو يخليه سر أبدي ليه هو برك.